O sònar a l'é quella tecnologia che deuvia o sottomarin per localizzâ i còrpi che se mescian, atri barchi, grendi pesci, ò anche a tæraferma, i scheuggi eccetera, e aloa, inte quello caxo, se parla de ecoscandaggio. Ò dovuo anâlo à çercâ pe risponde.